لو النت عندي فصل بعمل ايه اول حاجه طبعا بعملها اشوف اصلا الباقه بتاعتي خلصت ولا لأ لو مخلصتشي بكلم خدمة العملا انا حافظه الرقم كدا مثلا بكتب علي طول الأرقام المسجله دي بحفظها عندي عشان ابقي ارنلها علي طول ومضطرش اسمع المكالمه للاخر فبكتب خدمة العملا الرقم بتاعهم وبرن عليهم واقولهم حصل كذا كذا والنت قطع وانا الباقه بتاعتي لسه فيها فبيقولولي مثلا علي شوية حاجات مثلا فيه عطل فني حاجات اعملها بترجع النت والنت بيرجع يعني في الاخر